Oimeyave guɨramɨipeguaño täta mbae yandeiamondo jare ou täta yakɨye, oime marätuyae täta yandeiamondo guɨramɨipegüaiño jaema ou täta yayeiamondo yande monguɨye jaema yaipotaesako kia maratu oiko yandegui yaipotaesako yajujere